Lafa ategna zay hanao mofo ohatsy, manao kipatipatin-draha reto ohatsy, dia tsy maintsy lamahy moa igny zay. Afisapisahy, afahategna manao azy amin'izay tiategna la fisapisahy lamahy i la. Zay ro ila azy